Nare gana dodor, la raan ga mumut, ka masing amun nat labina. Aza raan, la raan ga mumut, ga waan la raas. Ni varaxain amun sak amun fnalik. Madi waan la raas ma madi waan madi zurk amun wana saksak <unintelligence> a waana xulau ma madi waan ipaa la raas mai, waan ikula la rip, ma madi raktaak. Maadi zuruk a si, madi lulun. Ni faraxain amun poroman surugu. A raan maadi zi la raas. di lulun, lulun, amun sak dimangaring nia ga lulun, la raan ga lulun, ga wat masei la a xon, ma naandi xawit. Madi waan ka, madi zuruk amun waana kulau, a naat ma madi waan la raas. A raan maadi waan maadi zi la raas, aza bewa. A bewa ka wat. Ka wat masei la rip, ka wat masei ma la rip ma ka zuruk a za yan la para mam. A raan amun sak, di madi raamin a bewa, mam fakdul madi vaalaau. Madi swim, pizik la xon. Maddi waan maadi waan. amun naanaa ma mun paapa zimaam, di yaari zimam,"nagu sa?" Ma madi piat masing, a bewa ka los maam, ma adu kanat karaat azat fnalik. La mur amun paapaa simam di zuruk amun yaaii, madi zop maam. Maadi raangis, maadi raangis. <unintelligence> aza raan madi waan la lauran. Maadi suruk amun supsup simam, ma maadi waan akula lauran maadi, adu ma- ina a tangin amun a maani. Maadi sut maani. Maadi waan lauran, maadi zangas, maadi vazei aza a naat ma ka vaani <hesitation> a kulau. Ma a raan ka vaani, a ka xuak, la raan ka izi apaa la- a xuak, ka waapizin amun kulau. Ma ka viring fut mam adu, nagu yaan amun kulau manaagu rasin azaxai surugu ma gana yaan. Kawitamun saan kare, maadi vangan pizin mase amun a xuak sina, ma ka raangis. A raan ka raangis, kat kabal wut, ka zuruk a bek sina maze, ka zangas. Ka zangas, sangas, sangas, ka balas kala paapaa ma naanaa zina, adu ia ma amun sak maadi yaan vanong amun kulau naan ka vaani. Nare, aza raan sait maadi waan la raan madi mumut, madi waan apaala lauran. Maadi waan, maadi wizik, ma lamaskana buaal. Arraan maadi waan la buaal, maadi raamun azalabat ka rasin azan <hesitation> a masket sina ma tarap sina, <hesitation> adu gana koring a bari. La raan maadi waan maadi rain a bari maadi tuk famat a- a- a bari. Maadi vazaak fut abari pizik lavaal, ma kuxin ma maadi katim. A raan di katim, di serim fauling la mun vaal, ma amun vaal di woxin a umun, ma di yaan a bari. Aza raan maadi waan, ni ma mun fnalik. Madi waan ikula la- la poin. A raan maadi waan, di raamin a- aza gaden. Lamaskana gaden, ka gat a vudu. A vudu sina aza yaayaa. La raan maadi waan, ma raamin a vudu, aza labat kat piat. "Ai, dina zuruk a vudu". A raan nanka wizik lamaskana gaden, ka katim pizin a vudu, en maadi waan ita labina. A raan maadi waan ita la bina, maadi serim a vudu. Ka laraafka, maadi zi la munfal zimam, <hesitation> aza lapun, a gaden sina ka wut. Kayaan mam adu, "nan fa?" Ma di piat, ka izi. Ka vanong ka di yaan, "di waan la gaden surugu ma di vinau a vudu zurugu". Madi yaan fanong a vudu. "Naan ma aza fnalik, naandi fakdul di zukruk a vudu maadi vaalaau". A raan di raamin nia vaalau. ka koring maam sin naanaa ma paapaa simam. Aza raan, maadi waan ikula la- la a m. Maadi waan ipaa la kuruk, ma maadi pilai ten. A raan maadi pilai mam maadi varas masei. Maadi vaani amun kunik, ma maadi zi ipala butuana kuruk ma maadi fida wizik lamas kana daanim. A raan maadi fida wizik lamaskana daanim, maadi pilai ten. Ma amun saan, amun sak di kat raangis, paazak ka fida wat ma ka baamim naan ma mita ka rabuak. Man di zuruk naan di suruk naan en di. Suruk a musen madi dravim finis. Naan kula la vaal agis. A raan maadi mumut sait, madit pilai labung. Madit pilaila rabarau, masing, azakkana wiik la rabarau, xana ilap a xaif, ma zak kana izi la vaal kana wizik, kana zuruk a xaif la a rabaraau, kana ule. A raan ka ule, kana lis a xaif sina sak, karik kana wizik la rabaraau, kana rasin a xaif la rabaraau. Naan amun pilaing ogigiuing maadi giu la raan maadi mumut. Ma azak, maadi lulun la raas. Maadi zuruk amun pangal, maadi waan la raas maadi lulun. Amun labung, maadi zuruk amun supsup maadi waan la raas. Madit limar labung. Maadit i lap amun zangat ma maadi waan lar rip ma maadit limar. A naan, maadi limar, dima ule, amun naanaa simaam, dina zidian wetim maam, dina zuruk amun ian madina, rasin la xaif dina buan naandi.